A'a nia hekeho keinya nao o hakapae wem mune ane anea ma anea ma tiaka e'udu ma hapa'e ma sapa makaliake ho aliki liki le like keu o ma'ane hom ma'udu ma'udu liki hae la sela hae lasela duwe seitu duwaik katela sepuke ma'aneum ma'udu halale ma'aneum ma'udu la wae penu muik tuka liap makatiak ma'ane ke im. ma'ane ma'ane hal liki na liki keuho wa ma'ane hu'yele ma'ane ma'udu. a yau matain mangkali a ma hono sa'ai sa'i na liki akuse ma'aneka na masona'e nahine'e minnahantuku'a a hina'e ma u ma u tewaim um wae wana take yelem e hapa'e ho eho tuk'ahelahe udu we ma'ane keduwaem ie ma'ane duwe wawa utana utane luwe liki udekasinapu mudeho ma'udu ma a'audu ho makatan na kaliaya sa'e sa'e Nama ma'ane duwe utane moho umo'o liki kera o soma'ane duwe namhu duwe o iyana iyana wae le iyana mei tele sini uetewak kuse ma a'ane duwek ke'e ma'ane duwe iyana ho ma'anen ma'udu mahapa ae ho iyele na kasi napude kaitela mude seapue ma'ane duwe ke'e uduwe liki. nama udu penamui stukai be makang te tukai deu sih anek e nakaitelak ke akuse ma utei wae wahan nata le'e na aselu ma mauh nata o ima aneu i yelem pai eho